حاول ان انا نصحح الاخطاء اللي درتها في الماضي لان الاخطاء اللي درتها في الماضي كان انا مثلا وليت للماضي حاول اني انا نصحح من الاخطاء اللي درتها ونحاول ان انا نطور من حياتي باش نصحح الاخطاء ديكاى باش حياتي في المستقبل افضل. لانك انا وليت للماضي نحاول انني نصلح الاخطاء.